La kuro’ xen ‘moo’, la kuro’ xen wýý’ fáá’rá’ y tá’ ä’ jmyy ii re fáá’ ra jö i <hesitation> i i kié’ i ké’ ba ä’ jmyy, i xen jia’ ka’ ráá’ i a la jö wýý’ a l jö ‘moo’ a la jö, i kie’ ‘náá’ ä’ jmýý kö’, la kuro’ xen too’ la kuro’ i xíí’ rá’ loo jmyy, la kuro’ xen xáá’ la kuru xen i xin juu, juu xíí’ ráá’, la kuro’ xen e nɇɇ i xíí’ rá’ nɇ my jöö’ re fáá’ra, úú’ my jú, mý jú fáá’rá’ tá’ jö i pee i xa my kuⱥ’ kiee’ i tä’ ä’ jmyy i i a la ‘moo i xino que tä’ ä’ jmyy ki týý jmyy e Jpo my my guíi kie’ tá’ jö ráá’ i re fáá’ra jö nɇ, la ku xen júú e my fá’n jö la nɇ ‘nɇ’ fý’ tá’ ráá’ i <hesitation> i náá’ ä’ jmýy i ree ‘náá’ kiä’ jö ‘moo, kí xa ro köö ii i lynta’ jö, tá’ jö ráá’ i my ‘ana nɇ, ajia’ dse jún ma re uɇɇ ä’ jmyy, a jia’ lɇ la’ kié’ jö ‘moo, e juna ajia’ re kiää’ eɇɇ ba mare uɇɇ, ta i jia’ ká’ ráá’ i. i i ba ráá’ i dse lí fó’ e dse uɇɇ, je ry kiöö i kie la’ e náá’ ä’ jmyy kö, bii ga tén ga náá’ ä’ jmyy e la ka’ je re kiöö kia jia’ ru’ re jun ma re uɇɇ je rey kiöö, la nɇ lɇ e kuii na jná, la nɇ lɇ jëë la nɇ lɇ my dsáá na e kiee’ tá’ jö ráá’ i xen ä’ jmyy.